Fataon'irô kôlibria, àby io zen̈y, hitazoman-drô angovo ndrô lera reo man̈embana an̈abo in̈y. Irô zen̈y voalohan̈y ankendriky man̈ana elatra manokan̈a edy e. Tsy mitovy elatra amin'rô vôrono sasan̈y àby io. Avy iô irô zen̈y matetiky mihina, irô mihina matetitetika in̈y amin'zay matanjaka amin'zay bakà irô.